Tsy misy maharatsy ny manolotra fagnomezana amin'ny vanim-potoana nahaterahagna ho an'ny ologna raiky, fa ny tegna zava-dehibe dia ny fahatsiarovagna ilay fotoagna igny. Zay ihany no tegna zava-dehibe fa ny ankoatra izay karazagna marika fôgna hoe, hoe nandalo an'ilay fotoagna zagny hoe nahaterahanao.